उपग्रह के कक्षा में प्रख्षेपीत करे के खारतीर वाहक राकेट के एक इस्तेमाल करल जायेज़े। राकेट के जोर उपग्रह के वांचित दिशा में फेकलचे। राकेट के जोर बंध होखे के बाद उपग्रह अपन अन्तिम गति से आगे बढ़ते रहल जायेज़े। जेकि <hesitation> उपग्रह में प्रिथ्वी के चारो तरफ घूरल जायेज़े। आउ प्रिथ्वी के गुरूत्वा करसन खीचाओ उपग्रह के लगातार आपन काक्ष के पध पर इशित रखल जायेज़े। आउ कर खीचते रहल जायेज़े।